पकिस्तन बत् है जेन्ग गज्दि जेन्ग ननि सने। किन्तु बिजि नुन्ग कस्यो मन्सुअर ब गज्दि जरे। मुन्छि फक् स्तगोन न्ग पकिस्तन। पकिस्तन सिगौन्ग् इन्दिअ निन पर्त्मेल्। किन्तु, जेब्र भ्रितिश् प्रोफेदेर्मोन् न, बिसेर पर्तितिओन् जहो भेज्मेल पकिस्तन् को है। पकिस्तन मने बिजि एक्स्त्र धक, मने कि इस्लमिच् चोम्मुनित्य् धक, नतिओनलिस्त् धक जेने, बिसेर अल्द जन को जबे जरे। भिस्न है मुन्छि दोन्ग्मन्, ग्रोउप् जले अल्ल् इन्दिअ मुस्लिम् लिकन् नै दोन्ग्मन द। भिनि लेअदेर् जबे मुहम्मद् अलि जिन्न मन्। इन्दिअन्, मने जै इन्दिअन् मुस्लिम् को है, बिसेर सुप्पोर्त् खलम् मनर् बेते मो है। भिसेर इस्लमिच् को है, बहुत् बन्ग्सिन् सुप्पोर्त् खलम् जरे, बन्ग्सिन् ग्रो खलम् धक है। पकिस्तन दहि ये रेचेप्लि दो सौ चालीस मिल्लिओन् मन् सुप्पोर्त् दोन्गो, जै थये बियो है। भिस्न है चपितल् चित्य् जहे जबे इस्लमबद् जरे। जबे बियो है एक। दो मिल्लिओन् मन् स्तये।